जसा विकास, सरकार जसा विकास करावे गांव में। जिनका कच्चा घर रेवे उणे कालोनियां देवे। घरा ने पक्का करे। जसा गांव में बीच में होर सड़क हीटरी ऊ में गड्ढा होर्या। वा इंटर लॉकिंग नी होरी। तो वा इंटर लॉकिंग कराडेगी। <noise> वा की सुविधा करेगी। नल लगाडेगी। सरकार कोई न कोई व्यवस्था करेगी। जसा स्कूल नी है। दूर हे तो गांव में स्कूल खोलेगी तो विकास करेगी। गांव में हैंडपंप लगाड़बो, तालाब बनवाबो। सरकारी भवन बनवाबो। शौचालय बनवाबो। उणे बताबो कसा कई होवे।